נאכן עסן קען אמעל בלייבן איבערבלייבענישן פונעם עסן צווישן די ציינער נעמט מען א ציינשטעכער, טוטפיק, מען טוט דאס אריינשטעכן צווישן די ציינער און עס נעמט ארויס פון דארטן די איבערבלייבענישן, אזוי קענען די ציינער בלייבן ריין דורכאויסן טאג.